Fandriam-pahaleman̈a izen̈y aminakà raha milamin̈y izen̈y edy raha anaty fijerinakà. Raha milamiy avy eo raha mirindra tsy misy raha mikorokorontan̈a izen̈y tsisy raha fihadi- fiadian̈a karà in̈y fa milaminy milaminy tsara raha jiàby.